المكرونة والدچاچ، أحب المكرونة أحب الدچاچ، يعني لو كنت مضطر إنى آكل نوعين بس من الطعام باجى حياتى كلها أختار المكرونة وال-والدچاچ، ما راح أختار أى نوع تانى من أى أكلة، لأنه كمان وچبة متكاملة فيها نشويات فيها دهون فيها بروتين <hesitation> فيها كربوهيدرات فيها سكريات لأن النشويات تتحول إلى سكر، فيها كل شي.